Ímieb źíŝeŋuolio baladiɭeġu. Ámiñamehuloġatia niŝiele źiso, áŝiele nihaanen, añihaanen sẽhe sohã, nanau karironi nifienilamma. Koñawaźu, nilaḃaźie. Amiñalaḃaźie, adukaɭo ímiehe iŝiŝeŋ, niɭeŋ, aɭeŋ nifimen, soɭe niŝaḃen, nidukaɭo ínee níĵien. Inikaɭo aniḃaźipuo, níhusera níḃe niseeno mofe, niġabuma níḃe niseeno. Soñaźsohã, mupuomo moñaźamohã níĵien, niġab, nina mupuomo nira, níyiera édoka niġareŋ, niġareŋ. Kañareŋ, aiɭõy too- aŝa- aa- karemi, niŝas iniġuroġom niŝas niźaniġaa ni- óṗuoren. Ahuneu nikunen ibolahe nífubu.